ka hāmeʻe kākuni mai ka wikiō kākuni ʻo <hesitation> inside out kona <hesitation> ʻōmaʻomaʻo ʻo ia a ʻo ia ka <hesitation> ʻano naʻau pili i kēlā kaikamahine kēlā hāmeʻe akā ʻo disgust kona inoa a ʻo ia kekahi o nā ʻano naʻau <noise> ma ia wikiō.